Laha zaho tsy nahazo rano fa misy roe andro zay, kaihiko avao tompon'andraikitry, volaniko hoe azafady lahy mba alefasonareo rano toy fa mijaly zahay.